Naullega olokkolok e paggurui pada-padanna. Manessani naulle. Nasabaq, pole okkomitu indokna olokkolok e, maggurusi anakna, na pada-padannato olokkolok. Deqna nulle olokkolok biccu e narekko deq nengka laipaggurui sininna jama-jamanna okko linowe akko deq nengka ipaggurui okko indoqna olokkolok e. Erona magi olokkolok e naulle paggurui pada-padanna olokkolok. Terutama ero olokkolok pada e jenisna, atau olokkolok iye marindok maranak e.